Ave, pos dambas sonin cosas aparentis pa un viagi en viajera o en tren peru yo comu de siempri ei síu de música pos prefieru la música porque, amás, essu del audiulibru, pos quasi que mejol el leyel el libru de verdá porque si no es cómu passa conas penículas, que ya te las están contandu comu á queríu el diretol i no comu quería l'escreviol. Yo me llevu música i librus pal viagi.